اكبر حيوان شفته كان الفيل، كان <hesitation> لما رحنا انا وهلي لحديقة الحيوان، حديقة حيوان محلية، كان ضخم جدا، كنت مندهشة من حجمه وقوته وكيفية حياته، كانت تجربة رائعة جدا.